Uun onrenixu kexuu comida ya'á vidii ján, nda ndaxu ñuxuu en ñanixu chún ndadavixu chú ndajinixtu ndachioxo tuu chiotu nikuni chiotu ján, tatavaxtu ñexuu moli vidii ján en navaxu chikoxu oyii ndavaxu ndava kilu uni ndavani kilo, he ndavaxu chikoxu ndava kilo tundana uun ndachioxo tuu chikoxu tuntu nuu ajo, cebolla ngueno tadafrito xuu tunka yenii chio nan tundana chí ndake kavaxuu moli ján la kanduu ini xhio chún, un kua unkua moli vidii chi nikuni kua moli ján ku kuita chi unikandu uu moli ni xhio, chunjan ndavaxu arrozxo tajinixu arroz ndava kilo nii ndajinixu uun kexuu nuu casuele chio. Nuu kuduu ndachioxo ndakaduu xuun ján, induni kandu nicho chion ján ndanenixu kutuu nuu arroz ján en nikuni xhio nkuni, uu nuvini niguu atuu va'a onre cuchi nikuu ni xhioján chi nikudakexu en kexuu nuu mole yajan kuu moli vidii, chinoya oni chikutu kexuu uun uun ndavaxu chún pero nduu nduu ya'á kui ya'a kuidutu nda'a nandoko chikoxu, chindavaxu ndachioxu tundana ján janduu ya'á kuijan chikoxu he nda'a chikoxu tundana ján ndi uu kulandu ngueno ndada frito, chi ndakexuu uun yani chikoxu kutu kutu chi koni yeni ni cho'o uundeni chún jan, chindatexu nuu, nuu cha'a chilunan ka tuu kanduu intoján ndavaxuu uun arroz chí nduni ndava kilo njuni ndavaxuu. Chindantexu nuyee kunixu kexu arroz nduu chún nda'a kuii chi ketuxu, uun ndoko kua cha'a ya'á juni kutu kexuu arroz jan nden nduchi navxu ndantukuxu ñani ñuxuu, he ndachioxu nruchiján vavii nduchi chinanka onrer kundudu ye'e kuu kuenka chio nduchi noján, ngueno ndachioxo nruchi niojan ndakexu ajo ñiun ndakexu chio nikuni chioján chi lakexu la aceite ndakexu la cebolla ininuya jan ndakexuu, iin nduchi ni xhio kuenu kadixu tute tute nikandunu chuve cilavatuxu la arroz ján ndakexu yandon ndakexu pastilla hi ndo chunjan, ndakexu nuiján chikexu chuvendu arroz oka uni nuu comida iyexuu nduu chuven nduu arroz ján.